Ny sakafo no miantoka hery sy tanjaka ho an'ny vatantsika no <hesitation> sady miantoka koa ny fahasalamana, Fa poizina ihany koa ny sakafo rehefa <hesitation> tafahoatra <hesitation> ny fatra tokony hohanina